ड्रोन के इस्तेमाल नैतिक हवे काबर की ए हर उपरे से सबमन नजर राखथे। जेकर से दुश्मन कहा छुपिस है अउ का करत है सबके पता चलथे।